Chameleon I saw it in ley forest on my way going jaigee we wor two la day I was ley first person seh la saw ley chameleon ley chameleon and then I knack my friend I say my man come see ley thing here then he go the he say yeah ho la chameleon here ho and I say <hesitation> so it was very strange to me la la first time so I say so la a here <hesitation> and then in la few time while we looking at a, a begin to start changing color taking our clothes them color taking our clothes color so myself right the I was convince yeah it was chameleon for true.